E pertama, nuu ri jakkala inji rolo jangang a injo-njo <hesitation> biasana punna ri jakkalai ammake tado'ki, tulu ri pake a'tado, kaa injo jangang a biasa nu rie jangang nu liara, rie nu dampu, mingka punna nu dampu iya nu gampang jaki anjakkala i, mingka punna nu liyara iyaaa ri tado' i injo saja ri tado i biasa hatang todo' i <hesitation> punna maing mi ri jakkala injo ri alle rii bissai loro' maingi rii bissai rii gerek i, ri injo punna ri gerek injo tala sambarang todo tau a'gerek injo-njo biasa ri erangi ri tu macca-macca iya todo do tu riolo-rioloa ka <hesitation> <hesitation> punna maing minjo ri gerek rii-ri anu mi anunna ri a'pallu ki rolo ere hambang punna ara ripasala bulu-bulunna kaa balloi punna maingi ri anu ere hambang ri pasallu' i jangang a injo ri ere hambang a injo-njo, a lumu i bulu-bulunna ta'sala do, punna maing minjo ri anu bulu-bulunna, ri alle mi ri polong-polong injo jangang a ri bage-bagei, rii Rii bissai isse <hesitation> jari punna maing mi injo ri bissai isse rii battu ri gitte arak i ri pallu ka ri sanggara, e punna arakkii yang sanggara i, ri anui kunjo ri pammaja'a ri sanggara, sare minnya' atau nampa rii pangnganuang i rampa-rampa, arakki pallu tala make rampa-rampa ballo todo ji mingka punna make rampa-rampayya beihh sipa' pa isse iya hau'i.